अगर मेरू अपडू फास्टफूड रेस्टोरेंट हूंदू त मि वेमा पिजा, बर्गर, फैरैचं राइस, पास्ता, मोमो, चौमीन, जन व्यजन बणौदू। किलेकि खाण मा स्वादिष्ट और हर कैता पंसद आंदू ।और एक अलावा मी स्मूदि। और सॉस भी दिंदू।